Ro pum ghan mo odua isien adol abuan pho ku na bile adua ku ra ki di idighi mua siphe ologhiotu ana po edighi eerele abuan okol mo eerele ku eerele pho mi ra kiighi ghan bo edi mi aghi eeny ekule amem di mi aghi ehma di ogholo lafia elo apineeny mi uniim igey aridighinom araar di bidi pho obophonu rodighina ewa ni otunan eephomoghan irol ni di mi amiin raaghara abidi adipho oghi bo osighe ooruen ku rotighelom ephen buan eeghare pho epe pho ke ruu ni ebar bieli r'ayoor esighe edighi oniin oye mi ma bile keeni abetenu akei ereele pho raama askul ekpisidi mi aghi bo ereele pho mi aghi ni askul pho epe sapele araaghara pho abuli mem di na aghi atuman aboph oghan r'abul ku na asoore loor ana ku na anaghanam buli r'iyaar pho na aghi bo odighi pho bin m'enyo yina olegheri iyaar pho ra suo pho opo na atuan bo ku abekem pho ologhiotu pho ana ku na aghi bo ereele pho. Mi abile abe fenu sien mi aghi kalabari mi ughi ophogh oyahiri aarui ken ela apiniieny araghara pho abidi r'apinnieeny pho abidi r'ophon aami o/dighe oniia ku mu try ghan osighe araaghara pho abidi odighi aani ola abidi di mi adighi ooruen beea use na adighi oruen ku na aghi eeruen ekpisi pho na ka pogh ilo epe eruen ekpisi pho r'ebo bo bin na ma naghanan buli bin iyaar pho na aghi na ma moogh mi omoogh ni iyaar mi atuan bo ku aghi bo mi ubile ni abetem sien mi aghi kleni okaraghi ereele aami oghi ghi yogh arama ihnon arama ikar esighe ghan ilo apikeeny ku ka sighe eghi ku nu ka miinom ilo asulol epheypho apakiri pho ani arele erele pho ami aghi bo mi ma arele ni ken aki epe risigh <noise> raama eyoroba amin iniin apaiari di mi aghi bo edighinom iyaar abidi r'idighinom iyaar pho ami i/lo ku nu mu atuan iyaar pho epe mi atuan bo ku aghi. Yoor ụghi ken n! Ophin ahnir pho. ekar isighe iimir eki ghan epe pho ilo asipi nieeny r, ilo araghara pho abuli osighe ghon ipe pho on. obaram aan iphen ayira. mo apineeny prio. olephin oony katue n. adua aki lor ekpis lo eberaan ayoil apin mi ubile ni aghi ken ekpisi di oghi iduo mo delta epe elo aal aruba onaghenan abide oleyheri yaer pho odi foe, na aghi ku ra bo ipe bul ro bo bo r iyaar pho no atuon bo ku aghi edughanan ina bin woro woro onaghana abid r omoogh iyaar pho na atuen bo ku aghi ra tece erele pho. er. adipuru pho opuru bor iphen ku ldi mi amoogh ann. oghaaph ilo erece pho.